Emhe igho omhebodia he igho oyegbe muomhe omhan mhen igho emhen a bota mena mhen igho edo sonia odiawe ghe mokhuomhin eni emtamhin egiagbitute ye cos uwe naseju we yan na de nemhieni wifeko ghayobo tuluhum moyantede lemhieni oh uwimagha a gbi story bheteni igho ne ruwe obor ghie uwe na gbi story cos igho ruwe obori ghie uwenato-takionan totakiona ebho gha takpa fo sase uweno yandekuen uwi ghi buebe igho gume uwo yan khienimen kuen asamien oghadokere eghe nuwe gbe ogikpe bhotor. Eghe noyun shu weya laba shie re bherie uwigha rabhani ramude igho guwe nuwe yan yande uwebhe gualigho nuwe yayahale edeso uwi yan mighoyale agha ghi shuwe oghiyon uwi kpekeghe kpakegbe yahale oleshie uwenakere igho o mama numa na khuan uwe naghe omhan nomhen igho useguwe uwi tolegbo fo uwe kuelebe uwina mhen igho odiabhi uhuki uwekhin ewe uwi khion zuo ramude igho ghuwe bho bor nuwe yanlo oghia ewimhen igho naguan ene mhen eguan bhor ebhoso ro-nian giana luemhin enemhen igho olasulien uwi mhen igho suwe ore omhan con cerni iyan abusojpan enemhen igho asuli nyan amhanlen isuwe ore elen mhe igho awo gha hali iyan Uwenamhe igho eran-nodeye gbe enomhan khi olezie igho omama huma nayademhin nayale eba uwena gha mhen igho uwi-yanyihia tolagbe fo uwe kueleba uwegha seki uwe deeba enigho na ore uhukpa uwegha gha mhen enigho na uwigha mhen ose keke oniewe otinmenor oni-we otimenor ose kekel egheni uwigha mhen otien kekel bhomenia eghenime yalo ya mhen mhan mi five naira ne lodian bhe-ekpo mhen mhan miemhan nia mughi mi fifty naira, two hundered naira mughisabo ghuani re nia igho ohuma gbe uwi na mhen igho uwi mhontabhunu uwi mhen igho ohuma gbe uwi mhen igho uwi sobolue mhen bhena gbona uwide yeye-lua Aghe guwe ten ten anayi police mu we nia eyanre eyan re a just call nomhani sola enomhan sola ramude igho ogu we oleshi uwe nakere igho ohuma am mekpen na uwenagha mihen igho ekpen gha ruwe egbe uwenaghel gah mhen igho obhiyuwe igha mueke pen nuwe omobor gha mukpen nuwe omowe gha muekpen nu we ramude eni gho ni omamariuyi nomhan igho omaana huma omhun imhangho oya gbe omhani mhegho esabolaba enighoni oma ma huma bhi emhe ebani Uwe nabhe gha mhe igbo akhue wi gha uwenebheghamhe igho uwabhenem neghona ko gha gui enezo wishietan ramude emheigho noyan yaguwe gueze osuppose nagbohia yagha mhen kigho na agbonhia rere nagha mhenigho na enoyanloya erol oleshi menuwe ghena oghayi mokhuon mhin miseye yate make sure say men mienesuni igho ladianbhor iriogha nar emhin-enighoni igho ohuma igho ohuma uwe na gha mhen igho uwe yan sabodimotor machine emhin hia nuwe riri gualor bhena gbonu but igho nie ro uwe yasabol ueni rokpa obhe suppose uigha khue igho uwe mieberigho nuwe bhe nu gbe ye uwe gha mugbo ebuwe ya gha lu igbo gha hawe obor uwe yan lack of igho uwi yankpeki gho uwe alue ni-igho gha la we obon Namien-we ghe igho oghalawe obor namien we ghe uwimigho yazighi school nomon uwe migho ya ghadu kpon uwe migho yagha dibatu uwe bhe miensun uwe mhan mien su igho delo ewe ghe manner oyanke gua khun desotor osuppose nuwe mien sun uwe mhana mien sun igho yanbuwere oh oni-ebe ni gho gha khin uwe nagha-ghe mhen gho egbekaranwe buti ene gha mhanran esabo khuenghi osuppose enghe kayanranweso weke gualebuwe yan le uwi siund nuwe gha-mhan hu nuwe sabor yakhueni-gho-ni uwe gha e abe uwe sabo khuen gho uwe mhana leba nuwe gha mhan hahu uwi yansabor khui gho oni-emhen igho-ghakhin igho ohuma egi gho nie numan we igho oyansabo-shie-mhien bere Igho orie mhiesire orienmhebere igho emhin no rie be say ado kere bhagbon ayanseye sowa uweghe re seriayan akpeka agha-ghuwe buti emhen nigho ni negarie nuwe eyanrie nuwe ramude eni-khekoni no ghawe eyan rienigho ni nu we eso bhero egharigho nuwe eyan yeho eyanyeha egbuwe bale ramude ekhor noghian ma olashi wenakere obhoesonia neyariyobor-nombran eyerie nemhan ramude eyan gbi-yan bale neyarighonomhan moh-moh eyelue ramude eyangbiyan bale oleshie esogha-gha-mhengho eyerienomhan moh-moh ramude eyan gbilan bale orioghanor bhomen-nia mena karie nuwe uwe mhan han uwiyan saghe de edobhehe nimhen rienuwe because emimhe karie nuwe omhan ha ebhoso ronia nedemhien kuen nia egha demhin Aghakade eha egha kiede eha egha kiede eha but eghakiede eyeha enosani yanshi shi eyeha enomhani gha-gha-o-mhan nokhuko odorio-lakpare odoyamuen ogha mueni ayaguibhi eghina-guezor edo nolen odohen-hen ohale odegiva ohale odogiha ohale oghi dho gisen yan omhan yeha wimhen bu we yanluehen oyanfeko hawele egheni odoyezo kine gbele enotedo guezo yeze kine-egbele emhin shi-namien we omhan sesaha osa wifekorieghena esobhi kue eghagui uwe must dho hamhen enosa na eso kue egha gui oleshie enemhen ghona omhen bogarehe igho ohuman igho omhen giona yiyo bonomhan but bhe ghia gi yena nia igho ohe emhia hia uwemhan mhegho you are nothing